أفظل أعيش في عالم خالي من الفقر لأن الفقر يسبب معاناه كبيره و يأثر على حياه الناس بشكل عميق بتحسين حياه الناس بيكون عندهم فرصه أفظل للتعليم و الصحه التلوث مشكله مهمه لاكن القضاء على الفقر بيغير حياة الكثيرين للأفظل.